Ny fomba tsotsotra hikarakarana ny hena asisika anatin'ny hamburgers voalohany aloha alainy toton-kena iny, atao anatin'ny raha araiky, akambana asa ohatra hoe: afangaro poivre, afangaro tongolo, de bolobolaigna iny andrahoina izy masaka tsara atao anatin'ny hamburgers.